Wuugaaru, poolel misiide, ciilal fuu so ana wulla miɗe seenda ɗun e pooli goɗɗi. Nden wonnoo <hesitation> wonndii e majji. Miɗe anndi hondu fuu e gullaali muuɗun walla ciikaali muuɗun. <hesitation> Ɗun woni banngal majji e hoore mun.